अभिके जवानामे आ इ समयमे समानता कहेवाला चिज बहुत जरूरी होगेल बाटे। आब समानता सब जानाके मन परैये मन परैये कथी सब जानाके हकमे बाटे ओकर अधिकार बाटे समानता। आब जैसे कि पहिलाके जवानामे लड़की सबके केतना हेपके रखैत रहे अदमी सब। ओकनीके खाली दिनभर घरमे रखैत रहे घरके काम कार्बाइत रहे कि तु खाना पाका । आ पढे न देइत रहे त इसब अभीके जावानामे नैखे। अभिके जावानामे उ लड़की सब आवाज उठलक् आ ओकनीके समानता मिल्गेल बाटे । त ओकनीके आब खाली काम घरमे न करैये ओकनियोके बाहारा जाइये काम करैये पैसा कमाइये त इ चिज सब बा अभिके जावानामे। आ इ समानता कहेवाला जौन चिज बा न त इ जरूरी बा सबके जीवनमे बा सबके जीवनमे रहेके चाही समानता । आब हमनीके जैसे कि <hesitation> अथि बा इहे क्लासमे समानता न रहैये आब जैसे कि छौरी सबके सर सब कौनो केतना मान्यता देईये। हमनीके पूछैसि कौनो ओकर सवाल क्वेशन पूछैसि सवाल पूछैसि त हमनीके वास्ते न करैये का उ सर सब। आ जौन छौरी पूछ देईये न त चल जाइये ओने त उजगा हमनीके देख्ली कि उ कक्षामे उ क्लासमे समता नैखे उजगा देख्ली । आ इ समानता कहेवाला चिज त आगेल बाटे अभिके जावानामे लेकिन चारुपाखा एकर लागू नैखे होएल । आ जैसे कि हमनीके है सरकारी अथि सबमे जाईसी ऑफिस सबमे त उजगा समानता न देखैसि। जेकारा पास बेसी सक्ति रहैये त ओकनीके अगारि अगारि काम निहर जाइये। आ हमनीके जौन सामान्य जौन हमनीके उइहे अथि सब बारी न अदमी सब त हमनीके कामे न निहरैये हमनीके अन्तिममे काम करैये।